Su ya fare woh kyembam-suya tare woh kyembam ah yola, suya kyeneh nasu bol billim na nyhingla nyhin na nyhingla wuri ni gballah mīnam kuma bira bol minanba nijibi ba kuma ni billim lah sum beh paghe na nana nbollam ndaghe tiram paghe ndagha musumokho hum nkuramni bon tollam bon ywam no mollongri na nana baba, wayu mollong yanī bi na ma nkum mollongri ah beh? Na nuna kya bamu mokho nkenneh yamba ghebam gini na ya boh meh ni nama ei ei fah bweh nema ei em fah, bwe nema iyerba iyerba iyerba na nami na toh, baba gimni fa ni tolloh ni minam nbollon nkurmi_ngimmi ni minam bolloh kurmo bon kuram ni gimni ya yakna kunam ya yakna kuno bayan bosu kyasum bí yake molong di, nì nyingla wuram ni bughe ni bughe ni bughe minam na nama toh romiyo wa yu ba yoh kisi kya bani kaʒa busu kyasum nanana toh, kene ka tol gi kaʒa ka tolloh kapak anfani woh yi bah tolloh manido libe bah kya migi ka da nami babirim bafa yer nabo da nami babirim ba na mabi na toh, ba nobi bamogho libi bi billeh minam bolleh yoh yer gemi ya keni dwaba. Boh sukya poroh kuma munan woh kyembam peter boh nambi na peter, lelah poroh mini suya pak malen? Suya yakna molong gullah ah bugi kyoroh mina reh ko kuma suya yak mollong gullah ba? Bi na ma toh suya yak molling gullah ba toh suya yak dubu hausin ko su yak dubu malmogho ko dubu lum sa tungnung bi neman na nomido na nabi na toh, suyaka bayan suyagha sum nana ma yoh ya bol dubu malmogho minam yi bol malmogho tighi mollongri suya tikni tighe dan saboda boh libi bisu logosum nasi na mo toh, poroh mini fa su malkamba bisi kyamsun a parohri bisi mulkam ba nana toh si tiktighi mollong mini bi libi bi bi masifa ko teb loghe nana toh, bisi mbakri zhene teb mudo ah mure musa kyene kusa tolba ba gelba ki yer sum yira mabo kini gini ya balbi ki nabi na toh <hesitation> di gilloh kuma busu ya logha poroh na digilloh ma gaskiya minam fa yiri kya ngibi na nama ngibi fa maba gibi mini maba maba boh bolego ah ngibi ni gbalban. Ah mi kuroh mini ma ah kogi ah mi benisum ah magwoi gballeh babirim mogho babirim mogho mudo yi dabe babirium a mi angwa gaba daya kirí gìma suya nabi babirim na toh, bi kumeyi ku kumeyi gi gballi anfane ni man anfane biraba poreh ngibi kenan kini gimi ya nabi digillah nana toh, <hesitation> dayereh ki di nana yip ngibiba koman yoh ka nana pak woh lileh yamba.